नायजेरिया चा खशालपान म्हुटल्या थीन वेगवेगळे हवामांचे वातवर. दक्षिणेक उष्ण कटिबंधीय पावसाळी हवामान, चडसा मध्यम प्रदेशांत उष्ण कटिबंधीय हवामान आनी देशाचे उत्तरेंक उष्ण आनी अर्दशुक <hesitation> हवामान, हेका लागण दक्षिणेक कडसुन उत्तरें मरेन पावसाचा प्रमाण कमी जावपाचे ग्रेडिएंट जातात।